عشان نرتب الملابس ونعطفها بطريجة صحيحة أول شي نبدأ <hesitation> إنه <hesitation> نعطف <hesitation> الأكمام للوسط، بعدين من الأطراف من الحواف كذا بطريجة مستطيلة ممكن، بعدين من أسفل لين الوسط، وكذا تصير جاهزة، هذا إذا كان شميز أو كان <hesitation> فانيلة، أما لو كانت بنطلون نأخذ البنطلون ونعمل نعطفه من الوسط، بعدين <hesitation> من الجوانب وتصير جاهز.